א פידל האט פיר סטרונעס וואס ס'גייט איבער- וואס ס'לויפט אריבער א <hesitation> א גרויסע לאך און די קול וואס ס'גייט אריין פון ווי מ'דרוקט אויף די- אויף די סטרונעס און ס'גייט אריין אין די ליידיגע לאך און ס'לאזט ארויס א ווידערקול.